Hannde kaa tawreede yimɓe ɓe anndi ɓuri tawreede giƴiraaɓe sabi giɗo heddaaki, hoolaare heddaaki, ndeen non anndaa yimɓe nii enna tan ɗun ɓuri. <hesitation> So a yiidii e joomun, ko mbawɗaa nafondirde e muuɗun fuu, oonɗon wakkati, nawtondiraa e muuɗun. Ɗoo haaɗi.